Warna ia so na, awamanenen so na nai au dudu'anga bokor al. Ba'un na mete ma au lo toko manase'o bokor pinga suluk ia la so na ba'un na awita bokor matua la ma ini pot bunga la, warna na warna loiak so. Ma ini, mok kal bo.